मुइत खासगरी रेस्टुरेन्टमा खाजा खानाकी नाइ झानो, गयाका अवस्था माइलै तरकारीको सुप औडर गर्या, तर उइले माछाको सुप ल्याइदियो भुण्यापाछा मुइले त तरकारी माग्या थ्या, माछाको सुप पो लिए भुण्लो पैल्लीत र आब माछामासु खन्या मान्सु भयापाछा तति साह्रो आपत्ति चाहि मुइलाई केन हौ ।